انا شخصيا أفضل الجلوس على الأرائك لإنها مريحة جدًا بتخليك تحس بالاسترخاء خاصة لو كانت الأرائك مبطنة كويس لما يكون عندي وقت للراحة أو حتى لما أكون أقرأ أو أعمل حاجة معينة الأرائك توفر لي الراحة والدعم، أما الجلوس على الأرض يكون أحيانًا مريح لكن عادة لما أكون مع الأصحاب أو في جلسة عائلية، أما الكراسي دائمًا مريحة.